Aduane baako a ɔnkyerɛ ne ho, ɔnyɛ kyɛnkyerɛn biaa a m’ani gye ho pa ara yɛ dɔkono ne mako a bɛatwi. Dɔkono ne mako a bɛatwi yɛ aduane a kyerɛ sɛ wonhyɛ da mmrɛ hoo. Noaadi sɛ woapɛ w’ayowaa, woapɛ wo ta, woapɛ wo mako apɛ wo gyeenee apɛ wo nkyene apɛ ntoosi bi ne woakeka ne nyinaa asi anii atwi w’adeɛ kama. Wotwi wie ne sɛ wowɔ nkyenam bi anaasɛ wowɔ nnam bi a wobɛtim de atwi mu a, ne wode atwim. Woakɔtɔ wo dɔkono abɛhwane atena ho aadi. Wowie a w’abɔ nsuo agu so. Wo ara ne wɔɔkɔ no nti dɔkono ne mako deɛ, m’ani gye hoo pa ara. Ɔboa, ɔtɔ da a ne sɛ wonni sika wɔ wo ho a anaasɛ wowɔ sika ketewaa bi a wotameeɛ ara dɔkono ne mako deɛ wonni sika koraa no a, wo sika ketewa bi kita wo koraa no, wobɛtim de adi bi amee ne afei ne wo ne wɔɔkɔ no wo baabi no.